Achi manə ahin mɨ dzɨ ka a hɨn mɨ dzɨ a makaranta a hɨn mɨ dzɨ ka lənən daga ka altine shikɨn ka jum jumɓware a hɨn mɨ dzɨ ka lə nən tɨn maka asavən nə kam tatɨn dzɨ ka lənə səə huɗanənnə kam hɨna nyifə dɨhoɗə ana usə ana usaninə dna ujijin hina nggosə hɨna rə hen hɨna ban hɨna bənə hɨna rə han hɨna banyi hɨna nyɨfa hɨna ka fətən gbɨk hɨna nyifə achi sən lɨnəgiye nə'ə lananəma ma monchi ko kəbgɨnə shin hɨna kabwadɨ shin hwal hwal achi ko sən ndɨɗa sə nə'ə ganə hɨna gə hwalhwal hɨna gagadɨ nda wijin hina usə hɨna dɨmə'ə Hɨna baban hɨna ma hinə nyifə gam fətə nyifchini. Kabu sha fətə nə'ə fətən nə kam ka shikɨn nəkam a dzɨmɨn ka orə fɨtə to dole hɨya rə hɨya nyifə gam fətə nyifchintɨtɨn sən shin nəə gəgəga ndɨɗa saəchi bo kənə gɨch ko boye ko ndɨɗa shi dzɨgɨye amma achi mɨ kə nə'ə tasə komu hima hɨyarə hɨya nyifə hɨn kam huɗgɨnə hɨna nyifə fədəgən hana kabwadɨshin hɨna kɨtsadɨ honɗənyi achi sən ha nahannə ma ha mboəmbo'ə a sɨkə hoɗə ma hɨna katsadɨn hwalhwal hɨna gadɨ komu nda ko mu hɨna kɨta sadɨ sɨkə hoɗənyi hɨnarə hɨn ma hɨna nyifə fədəgən fədəgən kam huɗgɨnə hɨna nyifə gonga huɗgɨnə hɨna ban hɨna nyifana pikinyi fədə nyifkɨnwa.